Inwin inum nu igbulomanen nu kuru iki, ogbal nu eni nina yor eni eyan nu iki nu asu enu nu ekotu mam mu asu eny, dor oyin nu tire eki, dor ota deyi mu tire sunday dor me kikrese me va yi mu ukosom or, ekikrese me va tam my adu, eni eyan eki ehn mu banu bana nu me ta mu epelam yor nu me kotu mam mu eki epelam nina yor eni eyan eki nu asu eni goge ewey eyainy ta eda de ivharar, banu eki yor yor uta, inum nu umon de imo, inum nu ekotu mam mu inum idiom o, isama o ikuro nu me yinone o, inum nu ekein ewey nina nu me deya dor nu uta banu eki na nu epelam nu esise mu asu eny goge me yanya nu eda de ahrar yor inum nu uta nu umon omo oyor okunu ukuru yorkuro mu ta mu ona nu me kotu mu ahiankwo yor, oyor ka asu eny nu eyan ahiankwo yor eyan esisen dor nu. Ewey efanen eda ede ahran inum nu uta banu eki yor yor nu esise ke nu eni yor, nu uta nu umon de omo, ukuru dar mi inwin oyor dor em eyan eki ovu mu, ebebe dor eki yor yor ka bakre su inwin asu eny asu eny nu wa me wynya edu nu onu moni. edu nu onu ehn ikwere yor mu esina dor awiye owikpe dor ede du oyor yor nu ebebe yor dor uta banu ona na nu ebebe yor mu de ikpe kpilam na nu eni erov ne doin ya yor inum nu imo imo, idiom ifeno, idiom ihoho o, esilebem o lnum nu me diomose lhrar yor o. isen inwin, isama eh, ikuro lnwin lnum mu uta dor nu wor umon dọ banu eki yor yor imo. ukuru yo- kuro ban ba ukuru tan mu banu ekein ikiyo nu emi me tavir. mu eki nu baw esisen yor tire tire, eki yor ka eyan tire tire, tire tutu mu lnwin wiki yor abo dor utan lnum nu umon biu banu ba nu ekiyo imo, inum nu ubinen okunu mu de banu ekein ewey nina dor mu ikio Lnum nu igbalomagne nu inum nu iyin isama nu lnu imomosi, lnu lmivuram lkuro lnwin o abresen lnwin o lnum nu uduko mam mu uwundu kpe nu okorn nu mu mon de banu ba dor nu umon de. mam omo dor lnum nu igbulamagne lnum nu ominiowey dor mu ova mo yen mu ekein ewey aswei goge me day, mu banu ba nu ekiyi dor ubo nu me mi kuru va nu mon ukel tutuyo uvon nu pami igbeny ka uwane vo mu yanyi eki, oho nu eki oroto. nu eki gegesi ejan dor uta uvam mu de ikpekpilem nu lwinenen, ukuru mu de igburo mu de abraka, lnum nu ude iwai yi gbe ono ni lnwin okpokiyo yor dor nu lminum ikuru mi kor ku ho mija mu ivom ebire wor dor mina inu ikpeki nuna nu me kotua mina uvan nu utan eki ka lnum nu vram mu de nuna mu yiye mo, oho nina mina yor ubo nu ahrar iva nu tul eki yor, esi nu ivur eni me da ma abo okunu me duko mam mu tevuru tevuru, ida yon ldier nu eni emenete banu ekein ewey nu lvur mi ikinye teke egu mu lrhar na dor nu ibisi da yaw te abo aboma da va yi kie eni abo na ka me dor mi deri. Uvon okpoki nu obuw uva yanyi nu eki ka lnum nu nor uiwane mu de mina, uwane de uva mu yin imo, mi derim nu oho nu nu kel yangnen eki, mi derin okpoki nu oho yor miva mi yanyi eki nu me miva mi de ahrar, mina lnu okpoki yor mina uva nu uta dor omo- pinyi ebire nu wor udogi mina, ka ekperi wor mam mu ude unu okpoki nu oja mina nu wor uva nu ude owey nu <hesitation> mo iveme mam mu oyor nu ijan omo <hesitation> krese me mi duko mam mu ubo nu ahrar iva mi tul eki oho na yor oso kpe oyan ke em lgiri genam ma kpe tuo lhrar lkimine yi ja, lsemine ubo okunu ukel tutu yor mam dor uvon unu okpoki nu odor uva yanyi nu eki ka nu wane de lhrar nu muva yia mu wane de ldiom nu muva yia dor nu mi dogi ufain wor nu wor. oso oyonke eni ubo okunu tubo nu. ku ewey kire ewey kire nu ewane me yanu unu okpoki nu obu nu eva me yanyi eki wa me ta de lhrar, dor okunu ekein ewey ova yi ja te krese oso kpe mam omo dor imomimi ewey ovu ka me wua utum lnum nu igbulamagne nu ldiom okunu, ubo ekein ewey karam yor ova yi tulesete yor.